لا مش كل السلالات عندهم نفس الطبع الكلاب كيما الجولدن <hesitation> ريتش ريفر <hesitation> أو البودل <hesitation> معروفة بإنها ودودة و سهلة التعامل معاها لكن سلالات أخرى كيما الراعي الألماني أو <hesitation> الدوبرمان <hesitation> يمكن تكون أكثر تحفضا ولا عدوانيه خصوصا إذا ك- ما كانش <hesitation> عندهم تدريب كافي الأهم في الكلب هو تربيتو و تعاملك <hesitation> معاه.